ମପ ସୋଚନୋ ଘର୍ଷନୋ ଏବଂ ଚଲନୋ ଦ୍ଯାରା ମୁଵିଂଗ ପରିଶ୍କାର କରୀ ଥାଈ। ଯହାଁ କିପରୀ କାମ କରେଂ ତହାଁ ଜୀ ଆମେଂ ଜାନୀ ହୂଁ ପ୍ରଥମେ ମପ ରେଚୀବା। ଫାଇବର କୀ ସୋଚନୋ ସକ୍ତୀ ଦ୍ଯାରା ପାନୀ କେଂବା ଡିଟର୍ଜେନ କୋ ସୋଚୀ। ଥାଈ ତାଁପରେ ଜବତେ ଭୀ ଧୂଲୀ କୌନୋ କେଂବା ଡସ୍ଟ ପାଟିକଲ ଥାଈ ତହାଁ। ସେ ପାନୀ ରେ ଅଧେସନ ଫୋର୍ସ ଦ୍ଵାରା ଲାଗୀ ଜାନୀ ଥାଈ ଘର୍ଷନୋ ସକ୍ତୀ। ଦ୍ଵାରା ହମେଂ ମପ ଟିକୋ <hesitation> ଚାରୀ ଆଡେ ମାରୀ। ପରିଶ୍କାର ଥାଁ। ଦିଯାଂ ଦରୁଗୀ ଧୂଲୀ କୌନୋ ସବୂ ସଂଗ୍ରାହେ ଚଲୀ ଥାଈ।